Patete pene ean vanu tsene tete nu ka kokomanai pama tsi tete pene en vanu. Tetepene berobero ti to vovore tsuk enor pa tete pewe sova ven pa tetepene nene tetenu berobero ti tope viso enor pa matar rior veni pene hubam taim nor sesenor pene po komasata sese nor pene pa ma tate sata. Nor sese nor sovaven pene to tete nu ka kata tsuk enu pawene tetevoanu berobero ti to tete nor. Ka kita nata tsun nor en ar vati ka sara upas a tete pene em komana vanu komana tetemene pa tsene kes u tasus menu eh tsi buane, ruene voti tsa va onotoma a tsene vatasu voa e tsi buane ge. Vaesa pene en vanu ka ar vati tsene tenu kakomana kokomanai po hubam taim tsene tasu ehi. Hubam taim tsene komana ururunai pa tete pemam en vanu. voa pa na nabana vets voa nor en vanu. Tavanu pene to sese vavasata enor pene pama tsi koma sata sava vene pene to tevenu o koma ururuana. Hubam taim tsene tasus en komana vanu pemam <hesitation> kes vets tavanu. Tsa tsoe ar buanavi kara natare pova. Pa tsara ra kes nas kia nora tivati po kain tabuanavi peara tsa poka kai8n ar buanavi.